woodi ɗinkowo kare feere, o bi o motti himɓe, o bi jotta o fuɗɗay ɗinkugo kare jee dabbaji be himɓe waatata, say min ƴamatamo noy ɗo bo, noy kare himɓe be dabbaji waatata? Say o bi a' ay dabbaji ɗo dilla ndusul so hanko jotta o dinngay ɗinkugo kare, goɗɗo waaway waata kare may dabbaji ma waaway waata. Say min mibi ay dabbaji ɗo mari <hesitation> koɗɗe nay, bo walaa ju'ɗe, say o bi ay koɗɗe yeso may un bite ju'ɗe dabbaji may, koɗɗe may boo hannjum un bitte asali koɗɗe, so hanko ko o watta kenan jotta say ko moy ummi dilli ɗo jalina mo tan min min tammi ma o sawti.